Müügiautomaat om sääne asi, kohe laaditas <hesitation> mis- misegänes asi, mis saq tahat müvväq, laaditas kõik sisse. Ja sis inemiseq saavaq tullaq, pandaq raha sisse, valliq, midä näq tahtvaq, ja müügiautomaat and tälle automaatsõlt tuu vällä.